nako menurut ngoji pekerjaan yang paling iofi manege ka sinoto wo dadi pengusaha de wodadi petani idoa so totemo sokomanege karna sebab nako wo dadi pengusaha manege wosi odakoka walaupun ena tida selamanya harus wo boloto tapi ketika wa daene ma boloto manege manege sampe nanga ngoakuku bahkan sampe nanga danonguku manege kajo ojo- ojomo sama de totemo kangano wo dadi petani woma doro woma doro nako woma doro wosi gogong cengke bolo pala bolo igono manege sampe ngone wo sonengoka nanga danongo lo kajo ojo- ojomo artinya mane manenakan menurut ngoji manege karjang paling iofi manege ena sinoto ena sinoto karna ma alasannya moi nyawa inasulokuwa nyawa ina. Ina sibodo bodokuwa kangone womatengo ngone nanga kemauan ngone nanga tindakan nyawa uwa wo ina suloko aje wa karjang uwa nyawa uwa coba nako wo karjang contoh wo karjang pemerintaka bolo wo dadi polisi bolo manege kan ngone terikat de nanga dinas yang harus wo tagi keika naga odinas manege harus wa jalankan cobba nako ngona wo dadi pengusaha atau woma bisnis <noise> kangone nanga kemauan sandiri wo tagi bolo uwa bolo woma wukunu bolo uwa bolo ngone sandiri manege nako menurut ngoji karjang paling iofi manege ka sinoto wo dadi petani de wo dadi pengusaha bolo woma bisnis manege.